Wor Morocco an dursa wor isan kun, yaani wor dini islamuan kas jirtu inaman kun Arabua. Arabunnen dib ete ishin sherehe kabdi, sherehe ishin kabdinen molid dotti. Gan dalot mutummeannen hinshereketi. Ishin iddi lamaninen hin kabdi, iddul Adhaf, iddul Fitr katika dini uislamua. dub amminen ishinii won dibi hinkabdu. woyya ishin neketinen woyya gugurda neketi, amminen katika, katika culture arabsi lilla had ishia thamintii. wor Moroccoan hawwon ishian lilla thaminaa dub ishin.